ഗാലിപടാ പണദാ ഇംകംജി ബണനദ പടകലി, വഈപന ദാരാ, ഗഊകാ ആകാശിഡി ഗാലിഡി സവതംതരവാദ ഹാരണാ ഭാവന� ഹഗരവാദിപന ഗാലിപടാ ഗാലിഡി മിതം പണഗാ അവനം പതദഁ ഹാരിസാനവനജി ഉചസഹാ ഉണഡതഇ അവവാരി അദബി� അദബിതവാദിപനം ബിരിജിഡി ഇജാണഡാ മകരസാംഗരാനതി മനചിതനാ ഹബഡി നമാ ഗാലിപടാന ഹാരിസാനാ കഉ� ആണഡാ കിലാ സമായഡി ഗാലി ജാസതി ബകതിംഡാ ദാരക കടടപണി।